Ileegum ampúrir pëënţeend iñaan uforësa. Mëëndeeba këënde ileegum dí përe, ajee inţeendël uforësa. Ŋal bisaab ampúrir káwáantës iñaan pëñáak dí ulef. Mëëncí káandáan ju bissaab awara. Umpomëndëter, umpomëndëter ajá mëënţeend uforësa mak. Ŋal ufúncoŋ unjíinál uwí ooko joo unteendël uforësa, mëëncí káancámpáwul amëëncí kaande ewular uforësa mak.